نبدأ بالتحية الشخصية عزيزي عزيزتي، بعد أن أعبر عن شكر نشكرك على كذا نسكن الأشياء اللي خلاه ممتن وواضح، علاش نشكرهم ليك نختمها بالتمنيات الطيبة نتمنى لك الخير يا خيي أتمنى لك حياة جميلة وممتعة.